देखो सा हुक्म एडी बात हवा के एक बोफी मान मनक हर चीज़ ना सो शमे ना करया करा है। और निर्णय लेना के समता बे अप्रीज़िंग होवे है।